E fomba fandrahoa sakafo dimy karaza ary hahazoany sirony sara zao, da gnaniko enazy, ovaovako e karazany dimy regny, ohatra zany ah mangala karoty, mangala laisoa, mangala pomme de tera, mangala harikô vera, da mangala ohatra hoe <hesitation> soafilera, de de karakaraiko tsara ireo karaza sakafo ireo, da hafangaroko da mahazo sirony sara aho rehefa avy eo.